<noise> Asa tena tiako aloha chauffeur satria mahita tanà sôfera io sady mahazatsy olo. Ary tena mahasoa azy, mahazo ampela maro tena, lasa manambaly maro, latsak'anaky maro. Zay zany tena reharehanay masokoro zay mahazo ampela zay no manan'anaky maro.